في اليوم ممكن امشي من تلات آلاف لأربع آلاف خطوة و في الأسبوع ممكن امشي <noise> من خمسة و عشرين الف لتمانية و عشرين الف خطوة لكن لو في اي مشوار فيه مشي اكتر مثلا بتفسح او بلف على حاجة ممكن يزيد مثلا لتلاتين الف خطوة